और मेहनत करे के साथ साथ आप बहुत सजग भी लउकत बाटी। आप हर काम के समय से पूरा कइ देते बाटी। हम एहू देखले बानी कि आप अपने मित्रन के भी जहाँ तक हो सके मदद करत बाटी। आप के ई बदलाव व्यवहार हमके आपसे ई पूछले पे मजबूर करऽत बा कि आप के अचानक मेहनती होले के पीछे कउन कारण बा। आप जब से मेहनत करे लगल बाटी आप ढेर फुर्त और स्वस्थो लागे लगल बाटी। का ई कुल आप के स्वस्थ रहले के एक तरीका हवे और अगर नाहीं ते हमके कृपा कइ के अपने व्यवहार में ई बदलाव के कारण बतावल जाव।